चेरै मधे यगुठा देखसार चेरै कहलक मजोर हलिय । मजोरवा बनौमा रहसिय उहेसे इय बनैया कहके चिन्हेसै चिन्हेसिय । मजोरवा क मजोरवा फेरी कैकन्कै खलक हलही । जखना हुन्का छोते छोते हसै हुन्का इचिहिची पियर नहिया हलही हसे टिकी हैने फुतल हसै, छोते छोते हसै । जब बणले जेसै हुन्कर टिकी फुट्सै, टिकी फुट्सै टिकिया हलही मुणवक ठ्याकै ओपरा करहा हसे जसने जसने बणले जेसै ओसने ओसने हिनकर ओठी हलही कहदेउ पखियामा रङ एइलहि, रङ भर्ले गेलही एपनहिसे इचिहिची पियर नहिय हलहि, इचिहिची हरियर हलहि, नमहर नमहर पाखी हलही । मजोरक पाखी कहके हमरा चिन्सहुन्त हलही हसे जखना ओकर ओथिजा छतराए लग्सै, जखना उव गरोथरिसे टिकणसिय हसे जब उव याडा पार्के निकणबिय यापन होथवासे बाहारा निकणबिय हसे चरिओरी चरिओरी यापन ओथिजा हलही पखिया यासने छेतराके हलही नचै । नचै हलही यापन पखिया ओसने कके इय छेतराके हलही चरिओरी चरिओरी नचै हलहि, बुलाई, गगसल हलही ।